لا لست جيدا في الزراعة ولا يوجد لدي نباتات إلا أنني أحب تلك الزراعة، أتمنى أن أكون من ضمن المزارعين لكنني لا أجيد الزراعة على الاطلاق.